Zato, sivy amby sivifôlo, valo amby sivifôlo, fito amby sivifôlo, eniny amby sivifôlo, dimy amby sivifôlo, efatra amby sivifôlo, telo amby sivifôlo, roa amby sivifôlo, araiky amby sivifôlo, sivy fôlo, sivy amby valopôlo, valo amby valopôlo, fito amby valopôlo, eniny amby valopôlo, dimy amby valopôlo, efatra amby valopôlo, telo amby valopôlo, aroa amby valopôlo, araiky amby valopôlo, valopolo.